Jélⱥ ngíi júu kö’ efⱥ’ á kïïna jnⱥ e nⱥⱥ’rá mý guíi la á relýna i kïï o relýná jan i a exa fí kié’, jötu jnⱥ juán’n jö i kïÏ bá jnⱥ kí dsa, kïÏ bá jnⱥ i ka jmén jnⱥ juiira kiäná, kiela’ míina kö’ ajia’ jóo’ ere jmⱥ’ rexí’ra jan úu’ná kíe la lɇ ekïïna jnⱥ bá lɇ e kïï i i kö’ ajia’ jóo’ ere jmⱥⱥ’ ra e la lɇ ‘nⱥⱥ ná jan úú’ ná kí i kíi bá i kié’ juiira kö’ jötu kúu’ kieera kö jö, xiru jmⱥⱥ’ sý’ jná úú’ ná ekiela’ bá kúu’ kié’ jan úú’ná ere jmⱥⱥ’ re xíi’ra kö’ ejöba e ajia’ jóo’ ere jmⱥⱥ ra e lɇ la’ la uɇ’ e náa’ra mý guíi kiee’ juiira jela kí i kïïba jná kié’ juiira, ‘nⱥⱥ’ ere mí kïïba ná jan ú’ú’ ná jö kiela’ jyn xiüü kö’ kie’ i kïï’ ba i kö’ juán’ liira re jmⱥ’ ra la ‘nⱥⱥ ná jan xiüü kien ú’u’ ná o jan xiüü kiena míina kö’ ajia’ jóo’ ere jmⱥa’ ra la ‘nⱥⱥ ná jan xiüü kiena i kïï bá i re jää bá í kié’ igáa i kïï bá i e jmý ka kuɇn jná juiira la’ re lɇ ajia’ jóo’ re jmⱥⱥ’ xíi’ra jööra ú’u´ná kö’ kí la jýna kïïna kié’ juiira. <noise> Jö ere lɇ jö e <noise> kïïna bíi ba jná a jia’ jóo’ re jmⱥⱥ’ re xíi’ra mý guíi kieera kö’ ere jmⱥⱥra la lɇ lɇ e liira e dxǿ ere jmⱥⱥra kí xena ka <noise> dxáaná ïï’rá oo, tü’ ná míiná, ´ñǿrá lúurá, <noise> eñǿǿ e jmⱥⱥra jná gala jana dsa i náa’ mý guíi lⱥ jö jia’ jó’ ere jmⱥⱥra la’ jö kíi bá i kié’ juiira igaa bá jná el aka kuɇn jná juiira kí guoo týy <noise> xara ñǿ’rá ´ná’ ere mí kïïra my guíi kieera gala jäna kie la’ mý guíi kiee’ xiüü kiⱥná kö’ ajia’ jóo’ ere jmaara e la lɇ lɇ e ja yy dsira juá’n jmíi’ ‘nɇɇ’ e tⱥⱥ jná mý sý <noise> kiǿ’ ere jmá’ re xíira xiüü kiena kí jia’ jóo’ re jmⱥⱥra ejö kí i gaa kïï ba jná kie’ juiira ejö ba ‘née’ ere mi líira óora jé ja yy ere jmⱥⱥra re xíi’rá míiná jy guó ngü kieera re jmⱥⱥra xiüü kiena, re jmí re bana o re jmí re bána la lajyn jööra ú’u’ <noise> ná kö’, ajia’ jóo’ re jmⱥⱥra la’ kí dsa i kïï bá jna. <noise>